<noise> Okay, raeh i no. <hesitation> Bor hamas tagoan jiu u hakej te ka ni tagoan tara poaj nien, hare ne, ien lia hare na te hitoj, mol hitoj not ua goan, elia hakej e nouk hare na, tara tou kaka tagoan i roman, tou kaka ni roman e na kum min iasan gon me nou a tou kaka tagoan ni mamur, tena lapun home kuru ua gu an. Hare ni roman elia-elia raeh i nouk, lia tuan kaj e nouk a mij ka e tun e na tou kaka tagoan te ka ua gon. Kovi, le borbor sin e gu a hare na tar tou kaka te na lapun ua gu an, a sah a ka te mas kaj e goan tara toai tagoan, ji ya te mas pil bor sila me goan jia advise sila me goan a masal tagoan tara tou kaka. Wai, roman ien, te ka sila ua goan ien, elia bor me nouk a masal tagoan, hare ne lia gum gon me nouk eru, le boborbor gon me nouk eru, be te haj e nouk eru, "Masal, a toai, a toai, ka me nu raraeh tara toai ka me nu nome tara toai, uum. Na min kain ka nien, u raeh nu nome tara toai, mei ta ka ua tara mes a katun, ka na tara sisia katun, hare na ti sosol mea a radio Bougainville, 'laik blong wanwan', eiau. Mangil tara sisia katun, iau heh. Hare na, raraeh tara toai ni roman, ka ni tamulo. Sol elo kajin boak e nom, haboak e nom u raraeh, iau u bobor-borbor tara masal tagoan ien. Sol elo e kajin boak haraeh i nom, je lo e kajin pean jon pean hihin e raeh i nom, le mas kaj haraeh kuru e nom u hakej tamulo. Hakui haraeh e nom hakej tamulo, a sah a ka te mas kaj e nou elo, be lo te boak e nom a pean a raeh. Ien te hitoj ua mulo, je hare na ien, te ka sila wa goan ien. Te not me mua lo elia, lia tatal a nouk, tatal haraeh nouk, boak hare gua katun a hiring. Le hitoj not o nouk. Eiau borbor tagoan. Kova te na lapun ua gu an, le hahaj e nouk a masal tagoan, "Masal u mangil tagoan kuru ien tamlomi. Namba wan ka, a tou gumgum a raeh tamlomi a nina pean tagoan." Iau bor tagoan te haso nitoi goan e ru. Le bor me nouk posa hamua tagoan be lia hat e nouk, "Posa hamua tara family, hare na, te mei ta ka hamas mea lomi a kaua, kaua tamlomi e mat, elo a posa hamua le boak hare mua kaua tara family. Lo te boak e nom a kaua tara family. Na te boak hare me mua lo a kaua tara family, min ka hovot tara tou gumgum tamulo, le mas gum gon me nom a mes a hopis a pean be mi te tuan haboak e no mi u raeh. Eiau u bor tagoan ien, eiau ku a maron te tuan ni haboak e nau raraeh tamlomi, mei sai ta mes ta ka. Mes, hare na, mij kain ka te natei sil e mulo te tuan haboak e no gumgum u raeh, elo e mas kat haraeh e nom eiau. Hare na, ien, te ka ua goan ien te ka gon me goan e mi, elia hakej hamas e nouk, hare na te na lapun ua gu an. Poaj elia na lapun gu lia ten tatal me gu tukan, jia min bubu tagoan e tuan pel ne ru elia, jia, <hesitation> hare na, mi a masal tagoan me tuan ni pepeik tuan ne mua lia be te la ua nouk i yah hare na tou ririput jia-jia tou pipi jia sah. Elia tea elia mangil kuru e nouk te lapun kuru ua goan, lia mas, lia kajin ka me nouk a toilet, lak na gumgum tun a tara toilet be te pipi nouk, hare na luma ni pipi tagoan. Me mangil e nouk me mas kaj e mua iau, mi a masal tagoan, be-be te hare na hatame e na elia tara tou kaka tagoan, gon mei e mi. Be mi te kum supuri mu te pel e mua lomi elia i kotolan, iau te mangil sila ua goan. Me kui boi mue lia a toilet ien, be lia te tun ni ka ku nouk, hare na, be mi te tun ni bibiul ku e mua lia i luma. Hare na, la ku pasi nom tara-tara i toilet e nah, na gum o nom, pipi. Titi pipi hakap a no ba mi a min bubu jia masal te lui e nomi toilet pepa bete sep e mua pus tere bubu be te mok ne nomi be te press ku e no mi a ka bu ramun te jil i no, be mi te peik poij ke no mi e bubu bet na gum poaj na turu jia i iogil. Iau te mangil sila ua goan. Le kajin ka gua tara sia luma raeh e mas kui e mulomi. min <hesitation> masal tagoan, hare na, elo <hesitation> a posa hamua tagoan, jia elo a posa hamua pean jon tagoan, je si te mas kui e na sia luma raeh, te tuan ni ka gon me nou a u elia, <hesitation> be ri te kei er a tou kaka raeh. Eiau a kain tou kaka te mangil e goan. Hare na, tena lapun si ua goan lia ku mei taka mangil miu hikakat tamlomi a tolanina, me mas kaka haraeh gon me no mi elia. Bang kain ka nien, te ka sila ua mulomi ien, me kat e mua lia ba toai tagoan te ka haroron o no. A toai tagoan e kum roron papal a nou, a toai tagoan e-e roron nou, sol e mi e kat haraeh nomi, jiah. Hare na u roron ien lo tuan ngot e nom a para-para titi na kaua roman, a toai mei ta roron u tara sah toukat tara masal e mei ta raeh u. Bete hare na titi jia kaua ngot, "Eh, a masal e kum kahet ne ru e lia i mamur, e raeh e no, elia mas mat betan nouk eru te kat sila not ua goan ien", iau heh. Kove lia ku mei, elia mangil e nouk u raeh be lia te toai haroron gon me nouk e mi, be ri kar, be te kar. Lia kajin ngot e nouk a toai a raraeh tamlomi goan mei elia, be ri te tuan ni ka haroron tuan no te na lapun home kuru ua gu an be te hare nu tou pongot tagoan e kap a nou, je lia komin tatal hamas a gu, e mi e ten soat tun hamas e no mi elia, je <noise> me hare na, lia mas, me-me mas bumbum tun toroman hamas e mue lia tara sah i roman a revan e yus tun er u bumbum. Iau te mangil sila wa goan te mas ka sila ua ru ri tara poaj te na lapun ua gu an, hare na, <noise> be lia te tun ka hatuan ku e nouk a poaj tagoan. A poaj ni mat tagoan, hare na, gon mei e mi, han a pinapo, eiau. Hainpan.